Lu jovi mi fa pinsari a n’àutra divinità, lu patri di li dei, Jovi o Zeus. Forsi puru picchì di recenti haju parratu cu alcuni colleghi di criari un progettu ca parla di li divinità antichi, e pi chistu haju la testa orientata a pinsari a divinità. Si pensu sulu a la jurnata, pensu a la fini di la simana picchì cu jovidi semu pròssimi a sàbatu e dumìnica.